अ, बिल्कुल। यूनाइटेड किंगडमऊ इतिहासऊ इद दिलचस्प तथ्य जू तो। इंग्लैंड रंग स्कॉटलैंडऊ बीच सत्रह सौ सात ओ एक्ट ऑफ़ यूनियन पंग हस्ताक्षर लान लान तो, जिससे निशि देशंग इद एकल इकाई, ग्रेट ब्रिटेनऊ रूपो एकजुट निज। जू एक्टऊ निश देशंगू संसददू एक साथ मिलयाया एक एकल संसद बनयाच, जू लंदनऊ स्थित निज। जू एक्ट यूनाइटेड किंगडमऊ गठन दिशाऊ इद एक महत्वपूर्ण कदम तो, जू बादओ आयरलैंडऊ साथ अट्ठारह सौ एक ऊ यूनाइटेड किंगडम ऑफ़ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड बन्यामो एकजुट हाचिद।